Gaí ñaꞌa ntɨ́ de mexico ne chíká ntɨ́ de ntɨɨ́ chuꞌun ñaꞌa na kaete ntɨɨ doo ña vi ntada ntɨɨ ntɨvi dɨvɨ ketun ni ntɨɨko mida vi viintɨ limpiesa vi kɨꞌɨndɨ dɨvɨ knkáꞌitɨ i ca nia scuele vi úvi titi dé ntɨɨ chuun ndátako miꞌi diuꞌun dɨvɨ kuiꞌin ntɨ doo iꞌntɨɨ kuintɨ sapatú ni ti kuin ntɨ ña ntɨ́ꞌɨ ña ntúvi ñá ni di lavi di vi dɨvɨ sapā tú di kɨ̄ꞌɨtɨ nuꞌu neti skuele vi dɨvɨ tíɨ ntɨꞌɨchi ngáñii nɨꞌ chíka ntɨ ko dá kaꞌn ikui iꞌnɨ ne kuiꞌindɨ kiꞌꞌo kuiꞌndɨɨ kuíiti ña nɨ datakoo kueꞌnó di vií ne iéꞌnu iꞌanɨ de i kddutiakuiti kudadu ne ntíko kueꞌnu ni tí ntádio káxi ti ntádio du ntádio ntoo ti ntádi iō dioko nɨ ne dvɨ ntɨɨkan chiká duté e tuchuun dɨ́kádo miꞌi vi kaineédií ka. Neé ñéꞌe ntɨ́ lāvi a ñꞌɨ ñíkā ntɨ́ metru cíkan ntɨ camiuon cíkān ntɨ́ peseriué cí kā ntɨ da váda kaꞌantɨ́ꞌɨ chí kan ntɨ ññá ne kuināa ntɨ́ cíka ntɨ tuvaꞌa ñaꞌa tuꞌé ntɨ ntɨɨ ntithi íka ntɨ a ɨ takoo dɨvɨ kutuꞌe ntɨ íka nɨ ñaꞌa mii anɨ neꞌɨ kantéé sɨ dɨ́ ntɨ chuꞌun disi siete áñu kántée ntɨ tɨ́ éntɨɨ chuꞌun i nga ío dóo ntɨvi náma kuchi nɨ vi dɨvɨ ɨntɨꞌɨ suete ntɨvi ñaꞌ ntɨꞌɨ̄ ña ntúvi dɨɨkatáii patronó ntɨ cíka ntɨ tadi ne íni āchódo kni ña ciꞌin ntɨꞌɨ ña ciꞌi ñaɨ ddɨko kɨ díko ni ña ne miī sɨkú nu ntɨ́ dɨvɨ kée tuni ntɨko míida kámi a ñꞌñá ne chika ntɨ́ ia in ka xi íka nɨ ɨ dɨvɨ vá thi váꞌa ñaꞌni ña miꞌi xhíka ntɨ iō dioko ñá ne váꞌachi diotún ntɨꞌɨ ora intakóo du ka íto ne nakuntóo ne ntɨ kaino nti ñiꞌɨ ña tsíꞌiñō éne ñaꞌa vá thi tadɨniꞌ avanoñña é míi canɨ neꞌɨnceé sɨ naꞌa vaꞌa kantée ntɨ ɨ kɨ̄ꞌɨni ña kkuida ña cīdo dōo í ntádíko ña ne dvɨ alāsíngula ma ñánaneꞌí kueꞌen n ñá ne alā siete ne kueꞌen ntɨ́ skuelé kuénantákan ntɨ kuēthi i. Ikɨꞌnetī dɨvɨ skuele un ña dɨvɨ ntóꞌō váꞌa nɨ hí kānɨ ñɨꞌi nédi kuetí ce vavií ne ii ñātan ne tíítu kan ndɨ kantée ntɨ na viti dɨvɨ naꞌa kuéꞌen chi kantée ntɨ ña uelā nute ña tákuēꞌe nto déꞌé itantɨ̄ꞌɨ̄ ne hí n kántéé ɨdɨvɨ ntíko kóó nɨ ne va vi ne dɨvɨ vóꞌꞌɨntee ntɨ ñuu ntɨ́ ce ñáꞌachódo nga dɨvɨ taꞌvi dɨkɨ́ntɨ dio tɨꞌ diuꞌun va vi ne miī jántɨɨve ne ika níꞌine ikvi kayá i dɨ kadɨvɨ i kān ntɨ́ ntee ntɨ ñuu ntɨ ve dɨvɨ nɨnñɨ í ka ntɨɨ ne dɨvɨ ntōꞌō váꞌa ntɨ chí kān tɨ́ ce dɨvɨ kaꞌ in de kuéꞌni ntɨ i dɨvɨ chódo i kɨdɨɨtuni va vií ne kacitu di itu kacitu dií ne kaniꞌi ɨ ndɨ di ká intɨɨ kaníꞌi da kueꞌen ndɨ xúꞌun ntɨ o kuci ntɨꞌɨo xuun nɨi reé kɨntɨꞌɨo dií ngadîni ntɨ i nte ntɨꞌɨ ia. Nuu ici kantɨɨ̄nɨ ñá da ɨ kataꞌvi ntɨ dɨ́ kɨntɨ hɨ kantɨ̄ɨ ñuu ñaꞌa a inte nti a ní ñaꞌa ngá ve inākáan ntɨɨ tiꞌi naꞌa ntíko kōó ntɨ tu.